Wosi bau peda mane an kia kan <noise> dema naoko ma teongo dema gauku dema dabu dabu dema bole nako womasaki bira ya so de bira nako so sibi ya de sibi wostekaganu man kan wa ojomo lebe ijame. <noise>